Nessi cassu m'aprendu con ellus i ellus delas sus vías, sabiuría i los pobremas del su ambienti; les ayúo criandu lindis apartijás entri las pressonas i los animais pa protegel las sus casas. Ententu d'aprendel-mi la horma ena que palran pa poel aprendé-la ala genti andispués i do una chalra enas Nacionis Unías a tentu delos sus pobremas.